Um ma! Mazàgna za mizaha i facebook agnatin'ny andro raiky ai, ninahy am'zy koa karaha fialamboly feky fandraisako azy am'zy indraiky isaka minitra za fa mizaha foagna mizaha foagna, avy eo koa tampoka za mizaha ndraiky mandany trente minutes mahery akagny mizan- mizaha zy foagna.